Rí nakhu ikhúún rí mbiꞌjiuu arós, rí na̱ni̱ méjúnꞌ, na̱ni̱ gúwánꞌ abésé ríndoo̱ ri, rí gúwán rá gi̱nii natsi̱kha̱a̱la aguꞌ rá, narijguu daan rumadííꞌ rá, nagaꞌja iyaꞌ rá na̱jña̱a̱la méjánꞌ rí arós rá, wámbóꞌ ne̱jña̱a̱ la méjánꞌ ra, ríndoo̱ narígu iyaꞌ jma̱a kanela chiji̱nꞌ rá, nagaꞌja iyaꞌ rá nara̱khuáá xkhui̱ rá yáá de ikhí nanijñuu xkhui̱ rá nani̱ méjúnꞌ má xkhui̱ rá naxi̱ꞌŋúu̱ꞌ yaꞌdú, de ikhí rá ríndoo̱ wámbóꞌ nixi̱ꞌŋuu̱ꞌ yaꞌdú rá na̱ni̱ mejúnꞌ nara̱khuáá rí mithawaan xkhui̱ rá. Ya de ikhí yáá wámbá niꞌga̱a̱ méjánꞌ rá, xkhuanii e̱ni̱ rí gúwánꞌ ja rá. Ngaa̱ rí na̱̱ni̱ rá, na̱ni̱ méjúnꞌ sópóo̱ rá, naju̱mbúꞌ- naju̱mbii̱ꞌ- rá ginii rá najña̱a̱la méjánꞌ arós rá, na̱ni̱ mujndo̱o̱ꞌ la xúꞌkhui̱ rá, yáá ikhí rá narígu sartée̱n na̱ni̱ méjúnꞌ narígú náa̱ ríꞌkhui̱ náa̱ aguꞌ xkhui̱ rá. De ikhí naju̱mbii̱ꞌ jmaa̱ aséite̱ xkhui̱ rá, de ikhí xkhui̱ rá, ámbóꞌ naju̱mbii̱ꞌ aséiti̱ yáá ndoo̱ niguꞌ rí neꞌni doradítúu̱n rá, naxi̱ŋuu̱ꞌla ra̱mbu̱ rá, naxi̱ŋuu̱ maa iyooꞌ ra̱mbu̱ iyooꞌ mágá nani̱ jma̱a ajú chímba̱a̱ jamí naxnúú sabór, yáá de ikhí rá naxi̱ꞌŋáꞌ cháji̱nꞌ rá, nda̱yo̱o̱ nguáthá mbaꞌjinꞌ iyaꞌ para que rí ma̱ꞌñuu sekar ríndoo̱ rí yáá wénú niga̱a̱ xkhui̱ rá, xkuaꞌnii e̱ni̱ méjún. Ngaa̱ imba̱ mangaa naphú rí arós, na̱rígu iyaꞌ naꞌga̱a̱ gi̱nii má naj̱ña̱a̱la arós rá, yáá ikhí rá ríndoo̱ nigaꞌjá iyaꞌ rá, narakhuáá ájú rá, na̱ra̱khuáá chímba̱a̱ mágá rá, nani̱ méjú ríí arrós blákú ja rá rí miꞌxá murí ríꞌkhui̱ tsékayóó nditháa̱n rí xú miꞌtsí nditháa̱n tséñúu̱ i̱ndóo xkua̱ꞌnii e̱jii̱ naꞌga̱a̱ naphú rí ikháa̱nꞌxu̱ rí jma̱a rí xú sobre rí arrós.